باش تحضر كاس قهوا أول حاجه حط ملعقة قهوا في الفنجان من بعد سخن الما في قدرا و لا غلايه لحد ما يغلي <hesitation> كيغلي الما صبو فوق القهوا في الفنجان خليها ترتاح شويا و منبعد تقدر تزيدلها السكر حسب الذوق لوكان حبيت قهوا ثقيله خليها تبرد شويا قبل ما تشربها و إذا حبيت قهوا تكون مجمده و فيها هاكا ذوق منعش <hesitation> ضيفلها شويا مكعبات الثلج هذا مكان بالصحه عليك.